Ya ina <noise> botuwa hua anin, ya hafle bakawa. Ya hafle bakawa hua anin, ya oti na kufaya. Awo belehote tumene enin, hua aya liba lokanasewa. Ya liba kanawsewa, ya uhemi awo yanane. Mata umbuka maleu ulna maho ta, iseni taseu ta ise eni ufaya <noise> ane. Omote lakita ufaya ane ya nane ntum, umliba kanasewa hiroho, ita sewe ta ufaya anin. Ya liba kanasewa hua anin, ya sewi ya kuise eni ufaya ma, ya sewa ya kufaya ma, ya oteawoy ya kuise eni ne. Dapur anin ra hua <noise> iye belehote diya low, <hesitation> hua ma ya sewa sew ya kaise eni uheifalala ma, ya kuime ya ku dapura maya sewo sef. La ya kuyanane seme inaya, ni andle o andle kutara belehote diyal, ya sewa ni amale ya tanakanasewa ya sewa ama. Tupaya kuise eni ne ya sef sef. Ya ote ya ku uheifala hua anin hua huan bole, <noise> huan bole kalo kanasewa kalo umote uf ufeilala hua anin kalo belehote, lehim liba kanasewa maho ta ise eni ne ufaya anin, kalo umate huam ta ufaya ani halo ta sewe, ta sewe supaya taote ufuta ufaya anin sinaraa. Amraka ka <hesitation> balaem se hatafe inayam ho ow <hesitation> au yam bilia anin yetese enine. Kadabaktini taufay mamatuyaa. Ha hua anin babakawa hua anin, suda amhif neine am dauf <noise> nane, amleka amduf <noise> eye, am ese amde ese kanaseweme. Am ese amdaese kanaseweme sedindak huama ma awantua huna esaa. Semetewa anloy hota, sebeuhai ufay mamtuya, <hesitation> hua anin samua mbaysenine amdaya nanine hif naine samua mesam dakanasewemeno. Am ese loto wanu ufaya mamtuya, ho am sewam domufay mamatuyama. Am sefuya mamatuyama amsefni ara eme <hesitation> kasbersira am unahoholo <hesitation> siwile raluare ime, am isi enine <hesitation> am sewara <hesitation> tultuleme samua sinar supaya seoto uheta ufay mamatuya anin. Inewe raisenteineme am angkara sef tohoteineme, am angkara sef, supaya nika esa anin. Amda kabalaimse sedindak sema auwoy is se enine, nika taoteleke inewe kukube enina atau tohite atau sikete kubelaklak keinete tangkara. Ha huam moto huam angkara sef, am eibele e. Am eibele se am sef, am am sew emesefus, am sew loyo senam ndu ufaya mamatuya maraya eme. Jiku jiku emerati tiris tiris am sefus sefus se. Supaya amdaufaya mamatuya otesinara.